طبعا اكثر شئ اتمنى اني اغيره في ماضي انه بعد وفاة بابا انه ما ما اعيش في بيت خالي عشان اكيد انه لما عشنا في بيت خالتي واجهنا صعوبات حياة ومشاكل واهانة. ما ما عشنا انا وخواتي مرتاحات وامي ابدا. فهذا اكثر شيء اتمنى لو كنت غيرته في حياتي. اذا كنت ما اجدر اغير اصلا انه ما افقد ابويا في حياتي يعني.